عندي سبعه سبابط و عندي ثمانيه فولارات ممم و عندي هاكا ااااا إلي ناتات تاع ااااااا إنذر ااااا واحده و واحده تاع شمسيه وووو كاهو نظارات الشمسيه إلي هما كابابار كا عندي كاهو.